Tie ahandro atody amin'ny lapoaly regny na atody <hesitation> asa hoe malaka atody dimy anô de hatoko. Zany hoe zany a,kapohana <hesitation> vakiana atody aloaka sa atô agnaty bol areky de afagnifagnoroana akao de ataovanao sira hely tsy eky, amin'le hitiavanô azy avao. Efa <hesitation> mafana ny menaka amin'igny de afanaigna ny menaka de arotsakao aminje de avadika avy aila de alefa avy aila de vita